تصور کٔرِو زِ اگر بہٕ پیدل سفر۔ بہٕ نِنہٕ تِم چیز، یِم میانہِ خٲطرٕ مددگار آسن۔ تہٕ بہٕ نِنہٕ واریٛاہ کھٮ۪ن تہٕ چیٚنہٕ۔ بہٕ نِنہٕ ایمرجنسی ٹینٹ۔ تہٕ تِم ہتھیار یِم مےٚ ہنگٲمی حالاتن منٛز مدد کرِ، مثلاً چھُر، تلوار تہٕ باقی۔